Niva që jeni tu e bo plan nifar udhëtimi me bo bashkë edhe mu dasht me vet patjetër që, nëse nuk ju kisha pengu, a kisha mujt me ju bashkangjit edhe unë n’kët udhëtim? <hesitation> kom kohë t’lirë prej punës edhe nuk po kom çka me bo me kohën e lirë edhe po m’pëlqen që po doni me shku n’Portugali. Kshtuqë a muj me ardh unë bashkë me juve?